Ia, antony ilàvan̈a tavohangy misy ôksizeny <hesitation> ajanon̈o ao zen̈y ôksizeny io koa fa misy raha ilàvan̈a izy meky. Karà ataony olo marary, sempotro afaka tsy tsy haiko ndreky fomba ampiasain̈a izy e. Lay fomba ataon-drô mampiasa izy e, fa zen̈y zen̈y aminakà mety antony ilàvan̈a izy.